Kito ne kararan ne sapos ko yai emeet ko tareteech, sapos ko tareet piik ap emet kotaret pek, peek imuuch inake tuka, ipisishei ing imbar, ko ne pisishei ko mong minuutik, ke komakwame piich rupeet, ko ra komache ko chap oratinwek, oraninwek kotareti kemondoeen kepune kemandoi ke ko kakipendi sap iin sapari ng'o kakipendi sipitali ng'o ya kaimyaan chi kepune kora kotareteech keipee tukuuk chepo imbar, kora komakotareteech serikali <hesitation> kowisiis ko nyumnyum alyeet ap mm katoldoloyweek, amu ng'o tareteech eng katoldoloyweek ko tareteech ke- ke nemu amitwogiik che kiaame, much kenemu piasiik kochang'a, ko piasiik chotok ka ki nemu, ko muuch ke kealda kopa emootinwek ap sang, ko ng'e alda kopa emotinwek ap sang, ko nyoru kelchin emet, ko nyoru ak ko tes, ka kotes tukuuk ng'o aa kaisurushiek, ng'o kawendi ko mandai ko kopwani aisurushiek kopwa emet nyo, ko ng'o kopwa aisurushiek kopwa emee nyo, ko tareteech ke chopee. Tukuuk alak che uu sipitalishek ke- kechopee oratinwek, kora ko tareteech ke chapee keunee kerichek kopwa <hesitation> chepo mbarenik kopwa sipitalishek keriche chotok kotareteech, kora komae ketareteech kora ko kerweech tumwek, ko ng'o tumwek ng'o ka kokerweech komakopwanii makopwani tyongik ap tumndo nyokwame kiakiik che choket, andan ko ma kochilili kiakiik ko pa tumiin kupkong'em ketiik amu ketiik ko toreteech ko ipweech ropta, toreteech eng' eng' ewa ne tiliil, ne kii nitok kipaishe.